Dabana natu a yuwa yere daban daban a thzdjar nga akwa rayuwa ngaɗi ndzi anti mjii yaula ka anpilla ghuwa. Gan mwa ka wuta ka chaa gha! Gahara komari, gahara kasuku, shanga sutu go harari mɗir chuche ti nga ɗiwa, ama mmi ghu pla gwa ngi karata anti. Ngi ndzi gaɗi loko innawa wallahi mda chuche tunga amma mdacuche tu nga amma katlhdlai taka anfani chaghi kklasig rayuwa ampahni. Gasin nda laka mda wutari gasin lakutu komai da koma apld. Nghili bwani nghali bwani to kathdla taka amfani shan bwatu ghimori ko go kasan gni go ngn lo kasa da mwa. Ngilooa sulaka da kwa bwatu gaɗi ta bwa, mwawa ghu ka khirnga ga wua hankalaga a pipi kammya ghu mwa ka wuti su daban na a tdjir nga. So mwani taka anfani ala mda mmighu ndzeta vi duku tsuwa harba kulini apa gani gadi gadi mwantu mdawa. To amma migha mwa katthdzli tsu caha a klasi kammya suyar laka tu mdana harani akwa rayuwa. Mmi ghaɗi mwawa mda nɗa har aka guwa ga sun laktu mda kwa harawa. Kulini apa apa kasuku ma ansuna kma mmi go ringa mwa mwami dole chaga a klasi atakra sun duniya. Mda nɗa chuche tungawa, sungni mmiga hara andzi laga kal kal suin gni mii gh aɗeta ndze laga kalkalwa. Amma mighu ndzi ata vi dugu suyerngni gaɗa sidawa sai mi go kathdla shan viti ghu mwari gawut su daban daban natu chagga a klasi kasim mantu go harari amma har mmiga kaghu manti go harawa. Kogan ndze ka koba yiyi mbow andze ka anfaniwa. Amma mmighu mwa o vi daban daban ghasin anfanin kobani ga sin lanka ti mda na barani, ga sin laku ti mdana vim hini akwa; amma mi ga ɗena katthdla wa ga sim dim ha koba wa <hesitation> a wula pa garoko tzth poo nga, ko kara vi, ambwa aɗa ndze laga ka anfani wa, ko kra ndze ga tsokti vi ko kara vu akwa banki shanga de lakutu rayuwa nga akwa ga namtini amma ga tsokti ndzi atavi dugu gaɓi lungu wa gaɗi loo ko einawa a to anata ndze laga ka anfaniwa. Anfani katthda kenan ani ta pani chaga khi klasi ghi wuti su daban daban, gasidi anfanin arizi tu ga kukari; ga sin ndzi kam mda shanga <hesitation> gaɗa dame tisi kamduwa kammya thu mwari ka wuti yare yare daban daban shanga yare ghu wu ti halari, so tin ghima a ndzi laga apa makaranta ko gansifi mi mdala ma akwa hawaga suna nɗufaga deta mbziwa tinga wulni kaway to an lakktu mda na ndzi akwa. Gada sam mir ti hankalam mda akwa wa, shanga hala dan adam gasidari, shanga mdaɗe mmide takwo rayuwa ga wul ngampblahalari, kasin lakutu ga ndzi ka tsa ganma mmjii a sin laktu da ndzi ka ga. Kamuya da sin ghu katthda anyi shanga mda chuchetinga sin ta ɗe hirawa kamya tasin ai chaga da harharrawa, chaga kla klari. tunga wul mida sai singa basirani asha, kunlum ta ayyata akwa nɗu fari apa tana mstjisj hanlaga komaiwa.